Kole kuku kuumirie kana kuveghie kuvoko kana kirendina kyanduri kand kindo kyokyoshe ipanga kana ishoka kole haghile kwaghenda kuathamba kindokicha kidonda kiya kuathamba na munyu ukamimalia ithamba kuaghenda kole kichi miri kindokicha kwaghenda gharire mri fuchiilagha mlulu kwaghenda kwaondoa makonde ghakwe kwavikia hena kidonda, kwarafifuna na munyu kwavikia hena kidonda kiya kwafunga, kwafungamifiri mpaka nkamivora ku handu haya niumirie haa agothi yokwe ya akaghu ivighine yoka kwa nighua kwem iho tayari kidonda kyafo kumighiru hali njicha kole kukukwaliwa na kindo kyokyoshe kole ni ngori kulighendie nguri kana mara kwaglenda kole ghaghire inifwa kwafunya kole kwa thamba na munyu bathi.